E nder leɗɗe latiɗe hono fulawa ɗe jiwmi faa welian e yonki an kan woni. E wodi leggal ngal e wia memeyora. Ta memingel a tawan ngel yora ta yofi ngel sai njia ngel firto e welan sanne. Ko mauna nokkuje kewɗe ta koyɗe ta yehi ladde amin, kayanmi atawan kondon kon kewu e ladde kayam.